Edor a lea be yen enu ra ba ku owa njeje odoo ru kaa e yen njeje oba wo ba oso be yen enu re ba ru ejo ye nju yen re wa yen ko oso mba la oku ne yen yen edaa le le ru ba ba tōo yen edaa wēe gbere ko owi ku odo ka gor nu re jo re bajira ku ra enu kor bora yen ko mur ba fima ejo re ke bere poru eke reba fiya ra o re bajira ekura kura enu lor bo ene ne boo be doreru owi oku mba ni re bajira ekuranu lor bo eju yini rayen ko mme se kpara wo yen mme ka ban māa ru eka gor enu bo mme kara be ko o ne ka kpa ra be boo odo ka kpa ra be inn owa re hm sa ekpe ru ju wa eka baie ken chu ntor nee eka bai be yen si owi oku odo yo lyime njeje be yen si owi ku mba lyime a mme be āa to r ar mar ear be nu ke nee ayen si obari se agbo epo obari se ebi na nno ni be nu ke kara bby owi oku mba kara baa owi oku odo

eka na wen o mur na re den re ke, osaro obari gbo ru o ku yen o ka to wa wa yo, o ka tor wa re owi ku yo o do yo ni, we ru ba ba toō kpbin se ena poru, ru ba ba toō na ene poru re ke epkun kpkun ru jorre or bor ru yen, njenje ejiyen, bo toe re ka ma gbo be ne o ku ke ka ra kpa kpa ra be bai oso ni, ko wo ban bon o so a den a or ru bo yen si enu re ke ban ru owi o ku dōo jira ru, yen si enu ke ban ru owi oku mba jira ru, wa be ne re po obari dor oso to wa ban so ō ka gbo nfima so nmba ta yo wa na nu